Ia, irô baka ny Pakisitany ndreky <hesitation> ten̈a tia mihin̈a mihin̈a vary koa. Foto-tsakafon-drô vary, mihin̈a hena irô misy lera irô mihin̈a legimo. Irô koa tia mihin̈a môfo, intsaka eky izen̈y lera koa fiarahan̈a mihin̈a <hesitation> maro maro in̈y tia mihin̈a môfo izen̈y irô, ia, karà izen̈y.